Laha amiko manokana aloha mampiasa ny <hesitation> siramamy amin'ny tantely fa gny tena soa aloha tantely satsia iny tsy maha azon'ny diabety. Iny zany na hina firy impiry an'i anao <hesitation> tsy harary mihitsy fa hoe mampiasa sirmamy anao, misy fiantraikany am'vatanao igny, mety ho teraky diabety anao. Mety hiteraka arety hafa mamorona arety karazany hafa koa zany hoe zay zany avantagen'ny tantely tsy mamparary.